मानव जीबन और मुल्ल पिभिन्न दारखनिक, नूयतिक, हमाजिक, अर्थानुयतिक, कारकर दारा, प्रभाबीर एक बहुमुखी आरु जोतिल पस्ना। जोदियों यार कुनु एता निरिस्टा उत्तर नाई। तो ठापि उएट्वे होईत्तो जे, मानव जीबन और अर्थानुयतिक, मुल्ला मजादार, आरु मुल्ला आसे, हन्मान आसे, ममाता आरु हुरोखा जुद्गो आसे।